வெட்டும் கம்பி வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு. வெட்டும் கம்பிகள் பல வகைகளில் உள்ளன. ஒவ்வொன்றும் அதன் பயன்பாட்டிற்கு சிறந்தது. ஹாண்ட் சா என்பது சாதாரணமாய் பயன்படுத்தப்படும் கம்பி. இது தட்டையான வடிவம் கொண்டது மற்றும். முதன்மையாக மரம் பிளாஸ்டிக் போன்ற பொருட்களை. வெட்ட பயன்படுத்தப்படுகிறது சர்*க்யூலர் சா இது. மோட்டாருடன் இயங்கும் கம்பி ஆகும் இது பெரிய. பொருட்களைத் தவிர்க்க எளிதில் வெட்ட முடியும். கோபிங் சா என்பது வளைந்த கோடுகளை வெட்ட. பயன்படும் சிறிய கம்பி பிளேட் சா மரம். இவைகளை வெட்டப் பயன்படுத்துகிறது. பட்டறை சா சிறிய மரப்பிரிவுகளை வெட்ட மற்றும். அமைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.